هل من المهم المشاركة بالتصويت دائمًا في الانتخابات؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ ايوه، المشاركة بالتصويت مهمة جدًا، عشان تعبر عن رأيك وتكون جزء من القرار اللي يأثر على مستقبلك ومستقبل بلدك الانتخابات هي الفرصة اللي تقدر تختار فيها الشخص اللي يمثل قيمك وتوجهاتك لكن إذا كان الواحد ما كان متابع أو فاهم، يمكن ما يكون التصويت مفيد له أو للبلد